Sarla tawe min ton mi na e babawo wodi e twe <noise> e mi wodi minyirabe e maunirabe kmowatta lasol gonnata losol ɗuggal himbe e neɗɗo goto, kono ko tawa e ɗuɗi fu a tawa buri funa a tawa kantantan.